مؤخراً، زرت بعض الأماكن اللي كانت جميلة وتجربة مختلفة من الاماكن اللي زرتها كانت منطقه جبليه مع اصدقائي وكنا بنمشي في مسارات للمشي شويه وشوية تانيه نتسلق وروحت سوق شعبي جديد في المدينة. كان فيه كل أنواع الأكل والحرف اليدوية، وزورت متحف محلي فيه معارض عن التاريخ والثقافة، وقضيت يوم علي الشط مع العيله وروحت كمان حديقه عامه